Oire votauvu osia voari tuariri toupao vatepa visipa kakaevure reouvu vearo a oaiava vearo viva koetauvere, rave avovina nitu koetapauvere osa ia reouvu ragaia avapauvere i kakaeto, veapaso oaiepao arvosa viapau reo uvapau ra vuriavaia avauvere, eva oa vitovovere viapaso vearoavaia, touava voi osa touparivere vi kukae, ari vosa reouvu ia koetauvere kakaeto vearoaeva oaia vearovim touri vere, viaia tarai pavo re avuka pairana, ra oiso parave areo vearoto era kakaeto, ira uvui paira vearoaia avaro, oirara tokireve eva oaiava kakaevure reouvuia tovivasi pata, ra uvipa vao touaia visi vearovira koetaparovere kakaeto evaiava reouvu. Ra oaravurutu puraparevere ra rera tuepai vere kakaevure, ra tuepaivere oira urui era kakaeto ra osio purove aveao veava to ro kakaeto vouvare reouvuparoepao uva uvupai vearoa toua toupaivere vo roira varoia totoa voruture osa rarora era kakaeto. Vearovira touparevere vo kepa sovararo auero rutu puraparevere osa siposipiepao vo irapairana osia uvuipaira vearovira toupareve kakaeto, irapaato uvuparivere ososa oearo vu ra vearo aia ava pauvere, eva vearoa ao vi tovovere oiso sa uvuipai ra vearovira eake purarivere, ue kovoparivere ra veapau osora vavatavai purarivere. Vo eakenaia oiso a ooearovu oaravurutu pura pao epao ra, vuriaiia kareroviro vere oo apeisi pierevire era kakaeto ra upoi vere or vuriaia karerovere, uvure viapaso reuvuia avaparoea o era kakaeto, vao oa uvuipara vi tovo paive vearoa nituia kepa vao vi ora akora ora touaro a teto aueia vo kepa sovaraia ari eva, oaiava vearovira rutu karekeuviruvere, uva vi vatei vere vearova riakova evaiava, uvare reou vuia toupariropa vo osio sa va toua vo ira pairara. Eva oa vearoa rutu vate paiveira evaia si posipoa vao kakaeto eva. Osia uvuipa ra eva kakaeto ra turueparevere voari are oirato oisaraga ipapapere vao toua kakae kare siposipoa, ra oisi raga roari rea tavitavivasi parevere. kakae o vuvia vao arivearoa vaoi eva o aia tourevere, era kakaeto. Oisiraga oisiraga eouvaia toupaivere kakaevere oirarovera vavatepare roaripa kakaeto ro roira eva uvure va era tarai pa nitu eva oaia uvupaira kakaeto toupareve, vao siposipoa oaaro. Kakaeto siposipoa ro toua eva Oaia uvuipaira oisiraga ora vatevate papere oisiraga ovirepapere, oisiraga, oisiraga, vari oisiraga, oisiraga, oisiraga avapapere eva voru ture osa vearoa toupai vere vo voao varaoia era oira oisi toupaivoi eva osi uvupara kakaeto vearovira toupareve.